Marefuji meɗen marefu e ɗani latiɗi e to fewol ɗuɗi tawa e nyobbi. Nyobba ɓandu muɗun e nder majji e tawa boddi e tawa e nder majji. E nder majji du e wodi ko bi'ete dagandaleru tawa nder. Ha hande e nde majji e wodi koromborare e nder majji e tawa gire e tawa nder e ɗo ko nandi muɗum a tawan to fewol waɗi fu e ɗi bawi nyoɓɓago, nyoɓɓba guro ɓandu e di bawa yadugo e fewol.